முற்றிலும் தன்னலமற்றதாக இருப்பது கடினம் என்றாலும், பரோபகார செயல்கள் கூட ஓரளவு தனிப்பட்ட திருப்தியைக் கொண்டு வரக்கூடும் என்பதால். மனிதர்கள் மற்றவர்களின் தேவைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, தனிப்பட்ட ஆதாயம் அல்லது அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்க்காமல் செயல்களைச் செய்வதன் மூலம் தன்னலமின்றி செயல்பட முடியும். அடிப்படையில், மற்றவர்களின் நல்வாழ்வை தங்களுடைய நலனுக்கு மேலாக வைப்பது.